Mebɛpɛ dɛ mebɛyɛ edwuma nda enum wͻ dapɛn kor mu wͻ ber a mɛyɛ edwuma n - ndͻn ebiasa, ama menya mber agye m'ahom kyɛn dɛ mebɛyɛ edwuma dakor wͻ dapɛn kor mu, na maayɛ edwuma ndͻnhwer duenum. ͻno no, ͻkɛba no dɛm a minnya adagyer nngye m'ahom, na m'apͻwmudzen bɛba abɛda esian mu.